Sa a tamii buuwirɗi ɗii tan a hinnoto aɗa wuuwa seeɗan seeɗan faa timma. Buuwirɗi duu kalteŋaaji kalteŋaaji ana woodi. Won kaltee buuwirɗo hono ko min njogii minen oo, ɗun woni jon kaa leggal alaa hen. Won yogaaji duu leɗɗe ana hen.